نقدر نفضل القلعة القديمة حيت تجربة معمرني عشتها، أما الجبل فسبقلي عشتو، والقلعة القديمة كتحسك بواحد الإحساس لي هو إحساس مختلف وإحساس فريد من نوعه